<hesitation> إى أعتقد إنه فى فرق بين الثقة والإيمان، <hesitation> إنه كل شى أنا مؤمنة فى واثقة فيه، لكن مو كل شى أنا واثقة فيه مؤمنة إنه هو مؤمنة فى إنه أنا واثقة إن باب الغرفة بيضل مسكر لو ما فى حدا فتحه، لكن مو بشرط إنه يضل مسكر، ممكن يتكسر خلاص.